والله ما أذكر إني سويت نفسي مريضة عشان لا أروح المدرسة، بس أكيد إني مسويتها، كل الأطفال يسوونها، الحين عيالي ما شا الله عليهم كل يوم والثاني أنا تعبان ، ما أقدر مسخن، شوفيني حرارتي مرتفعة ما أبي أروح